Esiro apei ngarei ngauni ngooomon ngakan ngakan kapei ngakan karei ngakan kauni ngakaa koomon ngatomon ngatomon pei ngatomon kangarei ngatomon kangauni ngatomon kangoomon ngatomon kangakan ngatomon ka angan kapei ngatomon ka ngakan karei ngatomon ka angakan kauni ngatomon ka akangakau koomon ngatomoniarei ngatomoniarei ke epei ngatomian rei ka ngarei ngatomian rei ka ngauni ngatomian rei ka ngoomon ngatomoniarei ka ngakan ngatomoniarei ka ngakan kapei ngatomoniarei ka ngakan kauni ngatomoniarei ka ngakan koomon ngatomon wouni ngatomon wouni ka apei ngatomon wouni ka angarei ngatomon uni ka ngauni ngatomon uni ka ngoomon ngatomon uuni ka angakan ngatomon uni ka ngakankapei ngatomon uni ka ngakan karei ka ngakan kauni ngatomon uni ka ngakan kormon. Ngatomoon omon ka apei ngatomom omon ka angou ngatomoon omwon ka ngauni ngatomwonomon ka ngomwon ngatomonmwon ka ngakan ngatomonmwon ka ngakankapei ngatomwonmon ka ngakankarei ngatomon nmwon ka ngakan kauni ngatomwonmwon ka nyakankonmwon ngatomwon kapei ngatomwon kapei ka apei ngatomwon kapei ka ngarei ngatomwonkapei ka ngauni ngatomwon kapei ka ngamwon ngatomwon kapei ka ngakan ngatomwonkapei ka ngakankapei ngatomwon kapei ka ngakan karei ngatamwon kapei ka ngakan kauni ngatomwon kapei ka ngakan komwon ngatomwon karei ngatomwon karei ka apei ngatomwon karei ka ngarei ngatomwon karei ka ngauni ngatomwon karei ka ngomwon ngatomwon karei ka ngakan ngatemwon karei ke ngakan karei ngatomwon karei ngakan kauni ngatomwon karei ka ngakan kwoomon. Ngatomon kaerei kaa ooo ngatomon kawauni ngatomon kauni kaapei ngatomon kawauni kangarei ngatomon kauni ka ngauni ngatomon kauni kaangomon ngatomon ka ngatomon kauni ka ngakankapei ngatomon kauni ka ngakan karei ngatomon kauni ka ngakan kauni ngatomon kauni kangakaukomon ngatomon koounon kangauni ngatomon komon ngoomon ngatomon koomon ka ngakau ngatomoon koomon ka ngakau kapei ngatomon koomon ka ngakankarei ngatomon koomon ka nyakan kauni ngatomomonkookon ka ngaukaukoomon amiot apei.